Ummatoore lesdi am yidi jodugo lara himbe do fija tamre je kosde, ngam do vela be bo be yidi hala fijirde tamre masin. derke en do yaha babal fijugo tamre be asira wakkati nange fewi ngam be jartina bandu mabbe.